هلا هلا، أني شفتش قاعدة ترقصين، وحبيت أقول ليش ان فستانش واجد جميل. مم إي والله أني اسمي فاخرة، أ- وأني أحب الرقص بعد وأحب الازياء من جذي جيت ليش قلت ليش فستانش حلو. مم تبغين رقمي؟ إن شاء الله. أكو اخدي اخدي مالي الانستغرام بعد تقدرين تتابعيني فيه.